أحب شاي الكرك، خصوصاً مع الحليب. تحضيره بسيط، تحط شاي أسود مع حبهان، وتغليه مع الحليب والسكر على نار هاديه.